Sa tamayang wiam pa tou toan ta nein peila ne tuah sa tam mo sero pengodopan maloola ko toro peayeng ngenu ka apa dei kaa wewean se malepo se mese soro paeyangan walina pilane tuah rei rei wangun ka apa rei matouan wewean si rei nte se meayang olopo tanun ni aku kaa maloola ku pilaan nea tuah mou jadi kusimero mou pepaayangen hure nenu niin ku mepaeyang ku mesi mesiwo labung sakalele wo asesoris sakalele lakeru se minei tu meles wian nia ku paewes saangkula masih rita ma susui kayo wiam budaya des <hesitation> pepaeyangen wure nitu ka apa wuter malo mola pilaa ne tuah kemampuano lekep <laughs>